असी काती चीजन फेड़िये तासे खली पात इनने से भोजन अच्छो बड़ी गये। दाल लिलियो, आटो लिलियो, निखेल लिलियो और बाती नहीं मनाओ। ताकि अपनें दाल बाती का खामांगा तो पेड़ भी अच्छो बढ़ाईगा और लगाईगा क्योंका मसालो, तेल तो सब लगाईगा। उखा मा भी अपनें पाँच चीज़न हाँगा दाल मा भी तेल लियो, तरा सब जीरो लिलियो। तरा सब धाना लिलिया, अशि पाँच चीज़न दाल बाती का खामांगा तो अपनें परियाबत हो जाएँ। और इतलों अपनें का मज़वावाग, इतलों हाया राथ तक हमनें दाल बाती नहीं खाई, हमारों पेड़ भी भराईगा और अच्छो भी नहीं।